Ñy karazani ñy, voankazo noho ñy legimy haniko zany añatiny heriñ'andro eo aminy folo. Satria :mihina aho pomy detera, mihina aho voamaina, mihina aho baranjely, mihina aho karôty, mihina aho arikôvera, ka aminy ñy voankazo am'izay aho, mihina aho manga, mihina aho letisy, mihina aho avoka, mihina aho, mihina aho mananasy, mihina aho papay, iaby zao.